لأ أنا الصراحه بحب اسمي جداً جداً جداً ، و مهما الناس عملت و مهما حصل و مهما الناس قالت عليه أن هو إسم قديم او ان أنا متسميه على اسم شخصية مشهورة او أيا كان فكرة أن انت اسمك قديم و نادر و اقليه جدآ جدآ جدآ الي مسمينه فا ده يخليك تحب اسمك و تبقي مقرر انك تحتفظ بيه مهما حصل